Bea monkcree da na nkyj minyaa mobckc hc nsrahwj nye Cman Panyin Nana Addo a cyj Cman Panyin wc Ghana ne fie. Siantsir nye dj, mepj dj muhu mbrj ne fie besi ayj, mbrj wosi som no, mbrj wosi toto ndzjmba wc ne fie nna mbrj oesi esiesie ne fie afa osian ne dzibea ntsi. Iyi nye bea mo kcn dc dj da bi mobckc.